Iyero peranna pemerintah de, lo manekkiq napamacca ku ri kampongngede, supaya maju ero teknologi de. Nasabaq, magini ku maajui, nappa wedding meto aga maju kampottaq. Jadi ero peranna pemerintah de, napamacca masyarakat e ri kampongngede.